Si sun ënrabià cun mia amiza perché suma pa d'acordi sü ün travai che l'uma fe ënsema. Chila al a catà d'coze trop care e l'uma despendü trop d'soldi e alura sun propi ënrabià a chila a capis pa